Neɗɗo kaa so waɗaama rawaandu kaa, a waawaa safaade kasen non. A waawaa haaldude e yimɓe non. Ɗun kaa dawaaɗi ɗii, a wafan. Nden kaa, a jatorte hono aan du a daaba nii. Ɗun nanngirteɗaa. Daaba ne sefataako. Jonkaa so rawaandu wafan, so nagge huunan.